बत्ति अन्धेरमे हमके उजेर दैके सहयोग करता। आजकाल बजारमे तमान मेलक बत्ति मिल्तियाँ। हम्मर घरमे जम्मा चौद ठोरिक बत्ति प्रयोगमे आइल हे। मै हम्मर घरमे यीहि साल माघ महिनाके चौद गते दुइ ठोरिक बत्ति बदल्नु काहिक की यी दुइ ठोरिक बत्ति फ्युज हुइगिला। <noise>